देखो सा हुक्म पोशाक हवे जीकी औरता रे पेरवा में काम आवे पोशाका भी कंम कां प्रकार री हवे। जैसे कि सूती री हवे प्यावर री हवे हाफ़ प्यावर री हवे सटेन री हवे। सब हुं वडिया प्यावर री पोशाक हवे और लुगाईया आनने शादी व्याव में पेरवा में काम लेवे। अलग-अलग औरता री अलग-अलग पोशाका हवे और औरता अपनी पसंद रे हिसाब हुं पोशाका बनवावे और पैर।